Grille-pain <hesitation> fomba andrahoagna mofo mba hikarepodrepoka na hanafagnana mofo. Izy io fitaovagna mandeha amina courant anisifagna mofo fisaka. Atsofotra anelanelan'ilay grille-pain lay mofo fisaka dia kafa tonga fotoagna mampafana izy na fotoagna mampamasamasaka izy mahamaimay izy, dia miboaka izy ave.